مم <hesitation> أول شئ أسويه هو إني أجهز نفسي كويس أختار هوية جديدة ، والبس لبس يتناسب مع البيئة اللي أنا فيها، بعدين أبدأ أراقب تصرفات أفراد المنظمة ، وأتعرف على القادة والشخصيات الرئيسية فيهم، <hesitation> إذا حصلت على فرصة <hesitation> أبدأ أضع خطة للقيام بعملي سواء كان جمع أدلة أو حتى إبلاغ الجهات المختصة، الأهم هو الحفاظ على سريتي التامة.